Zaak bapye mi ləibri pyok gwa, si ləiəma, dangnang watru ni dangnang, mi she ko kigu dangnan dəm kaas tu gwaini, kəi ko ti twa ni pyi wan iri kibung kyaama ko kyaamgu kib fang kyaam waseyu, ta dwa pyiyawu, ti lak kwanang. Apyi ləibəi pyok'as, ko pana ko danang watra mak daale? I dengnang bilaak'u, in ti kəi a pi gyekiye? Əi dang laii hi bi mi kəi a pi gyekiye? Əi dang laii hi bi hi bi mi kəi laii. Dang laii dawu, kəi laii taye. Dangng koomye gwa gya kwawa, hin bi koomye. Dangnang təm da ni kigu ya pana dangnang ti pinawu. Dilok wakyai gwa, gya kwa wallang wukyaiya, maa haarsin komi mak daal gwa, min lak shok pi kiguya nai kaas a saamangngu, don ta tinni konok'a, ta kwawu fa oang ta de piki. To akin shenong ko ti piki pangngawa a daa təm iyenong. A daa təm iyenong. Mɨ kwa magu mi kye kaas gwawu, ma nyangbəi apyi shehu shagari shehu shagari ti kub kəi ku- kuba shwa, ti pikigu pina walahi bapyi saamu. Sahagri aa ti suna Gi <hesitation> gi <hesitation> obasanjo gi nawo, gina kab ani pina, nde məi dangnang ai. Amma ma zhe komi yok ta wallang kəiyu fa wallang kei ni wallang kəi, tinni, ta kyol ni zu ko nok'as a kin kowana, ko ta bin shepyok'u ta she ni saam konok'a, ta bin pini wal pang maawu, ti lak saamag ko gye sheda ko yeguwa kwa gi pi yiiyii lagaiyu. Gi kwa a kin maagu mi daksɨn nyingnyawu, zung ga gum maa yispəi a pyioysɨmu, to ni wukyai məigu mi dang yalla <hesitation> kin məigu mɨn mɨ dak sɨnu gaa kwanang pang gwa ti dang, da tɨ kii gye, ti kɨɨya aa kwal. Amma panggu ti dangnangngewu, taa dangngu, ta yuk'ung kwal ti dyeem məiguna ta mi yaatta ti dangnga a yepangngu. Amma kəi ta pin gye kigu ta bin shepyok'a, ta saamu pyai gimyes, ko ti pyai gina, don ta kwawu ki pang kab təməi a amsigas, to am kwa dangnang pan ko mi watra a kin pyok makdaal mɨn binna saamang ko kɨiyal <hesitation> mɨ kɨiyak mak daalawu. Gi kwa pang america yeguya mak daal hi shibilonəi wu, ai kab panggu laak ti pi mulki mi kwa ti tul, mulki mi kwati tul ti kye gimyesa ɓongnongyaat kəat pang <hesitation> wur nyangiwu, ala A ti wana, buhari ni kəi ti kab kəi shok'əi. Nyingnya tinibu ma ti kub kəi shok əi akinnawu maa she ko, ko maa niki koni tambyelena ni tambyelena lag'ai am she pyok dəi amji wuyak wukyai gwa nyingnya məigwa mi daa mi daa mi wobsin a maa daal gwa mi dangnga. Gyak pang maa ngawu maa kwa məigu ta mi daksɨnu kang min gyeki lag'ai. Ti lak saamangma ko ti dangnga a gak'as dong mi dəiməi yuaiyangnga, abi pain lag'ai mawu ta kwatiwu pang tinn gyeki lag'ai. Ta she- shedai kiguya ta ti kwa damawu, to min lak saamang pain, amaa dangnang binna a kin mak daalu, mak daal a kɨɨyakungo kab lauyeggwa maa lauka nyingnya, min gyak wukyaiyom gwaa mi dangnga to ni <hesitation> kɨi kumpyk. Ta mak daalu maa dangngna min təmongnga kəi kab kyau da kəi guk'u, ta anang aye tangnang gwa ti kau ti kau ti yitzin. Dangnga shena da ko mi zaakgaye bapyi yaat gi shibiloom to nyingnyawu wukipi pang min lak pining pain. Ta millomu, kafin mi yok kəiya, ko ti təm <hesitation> gyekina, ko pang councila ko member, ko repsco senator him dangngangna məigu maa təmong min shepyok'a ni kəiggwawu. Nyingnya wakyai pang mi kwa de gye yallas maa dang de dangng ga de kakta koti tule, gimab yegu lag'ai ti tulu, ni kəinawayii oho ta kinta maa kwa gye pangguna fuuk'unya. Ta ti yit amsi a pyiyasau, tangngook gwa gin məi gaksam gwa min lak pi migin. To nimha, gi kwa ma daaloom, akin nyingnya gwawu, ni pasara, ni pasara, pung lag'ai pung lag'ai ko dəb, wukyai pang maa pin kigu maa saam pinungngu. Amma dangnang binna gak'osɨn, mɨn ana, aa ga bin piku pung lag'aiyu, ta millom pangnga fa aa ga əng kəi <hesitation> dangngu, da ta a lagaiyu dangngnang a yaar yiskəi, gi yis kəigwa min ti ana. Kuma ta anang ati kəuwa belomosin ta nga ta billomosim, maa ətan "ni tami dakgawu, mi sho wan man wena man wana? Mɨ shega lag'ai ko gin aka kwal ya gi mab kiguna aa shi waimin a kallu? Maa ləita nim gwa, ta zhe ko əəəiwu, to maa ləita ko wan yaat mi gi kɨɨ anangnga. to maa saam ye kaza, maa saam kogi pu kigwana zin, a yenas. Ye kaza maa saam kogi pi kigwa zin a yenang, to ga nimkai nimma, gi dagng da gi pihawu, ta millom ma pina, nyingnya min lak pinung. ko angnang yissin maa maa kwiya anang, tinn maba <hesitation> dangnang pang mi ləog'om amsizim nyingnya lagai to ta a ti piwanuwa? Nimsa mi siyasagom nyingnya zu boiye, yuaiye, kuma maa yak a ɓungkai maa daal gwa mi pi kəi gye nasarkigu ama yangngasang akim təmongnget a kaas bogghom kigu piminu. Mɨn a bogghom, bogghom dəm komi yok kəiya mi shena ko tata daiyong a kigwa, sai ana mi aaiwu, ami saama yuaaiyəi ni yeggwa, kigu bagghom pikawu mi kɨiyak ai mɨ təka kwa mɨ kyais ɓungkaiye har min wang wanpəiya migin, i gi kyiss ɓungkaiye, kuma ti panggu ti pi pyok ko kiss ɓungkai gwawu, nita mi panggu ɓungkai bogghom muktawu. A kiggwa ni kigu alak shok, alak shini zhalumu nita nita mu ɓungkai bogghom mukta. ti awu ti kwa pang ko ti wulyiiye ti fang bogghoma, aa gi wolyiiya gi fang bogghom gi namawa? Əi, bogghom pang tama pi kigwawu fa ni maa dangnang məiga mi təm ni kaas ni gi kwa kiga a dangkamu. Gi gi tuwa bapyi gi kwa kipang lag'ai amma mi pina har gi wob kwaana mi wuriga shok ko ya ma kwa billomaa. Aa ti awu, ti yaara komi kyiss ɓunkai min wankəi migain. To nya ɓungkai pang kyissa kyis manna? Zhe ko kigu a dankawu, pan ko dangnang mi wa'ana akin pyaa mak daal. Dangnang wat kin maa daallu, nyak'al panggwa am sheka, minna, min bogghon mi yuk apyi ɓungkaiyom gin dangnanggu tama pikawu, ko kəi kii ko ti saam ko ti saam pang wane ko ti kii pang wana. Ma dangnang pang mi yak a tangyəyosɨn, maa yuk a tangyeyosɨnu, maa kɨiyaa maa da'alloom bogghom. Amma maa yuk tangyeyosin lag'aiyu, to am kwa mak da'allom bogghunn yuaiye, hal ma təm gyeki dabam, min kaa shin kuk shibilom akin kigu ma bakkawu. Nongnong kamangngət kenan.